الحيوان نتاعي المفصل هو الكلب، نحب الكلاب خاطر هوما ديما وافيين و وفاءهم ديما يخليني نحس بالأمان ، يحبو يكونو مع صحابهم يمشو معاهم و ينشطو فيهم و هذا يعجبني برشا، الكلاب زادا حيوانات إجتماعيه و ذكيه برشا برشا و ديما يحوسو و يفرحو صحابهم <hesitation> زادا الكلاب يحمو صحابهم فمثلا إذا جا سراق للدار و لقى الكلب راح يخاف و يهرب و ميسرقش.